A dipend, s'al e ier seira a sin-a, l'uma mangià due anciu cun mia fumna, due olive e cule coze li, stamatin a culasiun suma mangese 'na merendin-a, due fette biscottate cun la marmelata e bon, ën te e pöi magari pi tardi pìeruma anche ën café o ün ginseng, ades veduma